ଟୋସ୍ଟର ରା ଉଦ୍ଧେଶ୍ଯ ହୈ କୌନା?। ଟୋସ୍ଟର ଗୋଟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜଂତରପାତୀ ହୋତେ ଯହାଁ ହୀଟ ରେଡିଯେଶନ ଉପୋଜଵ କରୀ ବ୍ରେଡ କୋ ଟୋସ୍ଟ କରିଯାଁ ସହାଈ କୋ ହୋଈ ଥାେ <hesitation> ଯହାଁ ମଦ୍ଯାଁ ଗୋଟୀ ପରକାର ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜଂତରପାତୀ ହୋତେ ପ୍ରାସନାରେ ଟୋସ୍ଟର ରା ଉଦ୍ଧେଶ୍ଯ ଵିଶେରେ ପଚନା ଜାଈଚୀ ଟୋସ୍ଟର କୋ ହମେଂ କିପର ହାବେ ଵିଭାର କର ପରିଯା ତା ଵିଶେରେ ମଦ୍ଯାଁ ପଚନା ଜାଈଚୀ <hesitation> ଟୋସ୍ଟର କୋ ହମେଂ ଘହରେ କୀମା ଉଟଲେ ଵିଭାର କରତା ହୋ।